जसने हमरा खेसहु पिसहु दाल भात तरकारी सभ तिउना सभ साग फल्फुल खेसहु ओसने क के भाते खेसहु भातवा फेर्त कुनुहु यब सवाद बसेसइ । एन्दिक कहु सवाद बसे सइ जिरामसिआ फेर्क सवाद बसे सइ ओकर ओकर साउदी साउदी फेरी दोसरे दोसरे हलही । अब साबित्री घान क चाउरु खेसहु ओकर फेर दोसरे सवाद हलही ओसने क के चियाअ फेर्के दोसरे दोसरे सवाद हलही अब काकारहु मा हमरा जरिबुटी घालल खेसहु अब काकारहु मा हमरा कागती घास घास हलल चियाअ खेसहु । कुनुहु यब याद घाल्के सवाद खेसइ कुनुहु अब तेज पाता घल्के सवाद बनोसइ अब कुनुहु ओकरही दुध घल्के सवाद बनाके खेसइ । यापन यापन सवाद बनाके चियावा फेरी दोसरे दोसरे खलक सभ हसइ सवाद फेर दोसरे दोसरे हसइ ।